حقيقة يعني أنا ما أتحدث بلغات كثير يعني اللي أعرف أتقنها اللغة العربية طبعًا لأن هي لغتي الأم، واللغة اللي هي العامية لأن برظه هذي لغتي الأم اللي نتكلم فيها، اللغة الإنجليزية أعرف أتقنها بس مو مرة يعني مو كونفر مو كونفرزيشن يعني شوي، بس أنا الحين أخذ فيها كورس عشان أقوي نفسي فيها.